'A'ole wau ho'olohe i kela 'ano mele rock, no ka mea ho'eha ia i ko'u po'o a 'a'ole wau mamake kela 'ano mele, 'a'ole wau ho'olohe i kela 'ano mele 'a'ole wau maopopo he aha ka lakou e 'olelo nei ke uwa wale nei lakou a 'a'ole mamake wau i kela 'ano mele a 'a'ole wau ho'olohe ikela 'ano mele.